<hesitation> Ny karazagna ronono a dia ronono azo avy amin'ny aomby, dia ronono azo avy amin'ny sôzà. Dia ny mahasamihafa anazy a dia <hesitation> ny ronono azo avy amin'ny aomby te- amin'ny aomby terena, dia ny ronono azo amin'ny sôzà ndraika ahodina.